Alu songna bagwi kwbangma lama tongo. Klai sa khe chana bagwui alu no rugui chadi. Mui no dalugwi chanakhe bo alu no songwui chai mano. Khugui tei naithok khe naithok khe rawui songwui alu no mosodeng swnamwui chanakhe bono horro sogwui tei murui tonidi. Tei moso berma bai dengwui chai mano. Alu no siming no mosola dalugui alu chokha bo swlamui chai mano. Bono patla patla khe raui serui bo chai mano. Hatai rwgui alu no chama ni raida juda juda. Alu no chwng jesakhai fano tei joto mui o bo daluhui chai mano. Alu no chwng songwui bo kaham khe chai mano. Alu chajaknai kok.